Sara iti engedola neoki seasan tangan neah pinaraan tu santang e sedap pokan wokukuman wotuku minawesuh hah, mawesulaku kumena hukumo, dei ki ure kaipineen ku sedap kulah kasih kuman, minantangan, minarisaan, mineankekuru, saribata, laleina munte sedap sia.